<hesitation> Roy akeo a tagnàna nonenako Vatomandry, Vatomandry a vao bitsika sy zaho tao sy zany no nahalebe anahy, zany hoe afaka bacc za vao niala takagny, ataoko hoa akekeo amin'ny hoe roa amby folo na telo amby folo teo za nipetraka takao a Vatomandry de refa afaka bacc iny ma zao de nifindra aty Anananarivo a de taty zao efa teoteo amin'ny telo telo taona teo.